Chez moi, c'est un climat océanique. Donc il y a quatre saisons, l'hiver, le printemps, l'été, automne. Comme dans toute l'Europe, je crois.

Alors, souvent il y a un grand soleil et quelques nuages mais c'est, euh, il fait assez chaud, une vingtaine de degrés, j'dirai

Alors, mon repas préféré facile à réaliser, c'est les wrap aux légumes : suffit de prendre un wrap ou une euh, une galette de blé, de mettre du houmous, des concombres, des cornichons, un peu de fromage et, euh, et voilà c'est très bon.

Ben, en terme de constellations, j'connais que la grande ourse, je pense, parce que elle a une forme caractéristique qu'on apprend quand on est petit. Les autres j'dois connaître leur nom, Andromède, j'sais pas quoi, mais, euh, après le nom des étoiles, ben non, j'les connais pas non plus, je sais qu'il y a les planètes mais j'sais pas où elles sont.

(A)lors quand j'étais petit moi je voulais faire garde-forestier pour protéger les forêts.